Ny amiko manokany zao ny fitahirizako tomaty amin'ny boaty: laha ohatsy i zao fa- fa misokatsy fa ambin'ny nampiasay igny maharitsy eo amin'ny telo andro, fa raha ohatra zany izy mbôla tsy mbô tsy nisokatsy de arakarakin'zay daty mipetaka amin'ny boatiny igny eo.